වඩාත් කැමති <hesitation> පැණිරස <hesitation> කෙටි ආහාර අනුභව කිරීමටද <hesitation> ලුණු සහිත කෙටි ආහාර අනුභව කිරීමටද <hesitation> කියලා <hesitation> කල්පනා කරලා බැලුවොත් <hesitation> ඒක <hesitation> සමහර වෙලාවට ඒ <hesitation> අදාළ <hesitation> තත්වයන් වලදී වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙලාවට පැණිරස කෙටි ආහාර අනුභව කරන්න <hesitation> රුචියක් ඇති වෙන වෙලාවල් වලදී <hesitation> වැඩි වශයෙන් පැණි රස කෙටි ආහාර අනුභව කරන්ඩ <hesitation> පෙළඹෙනවා. තවත් වෙලාවක <hesitation> ලුණු සහිත කෙටි ආහාර <hesitation> අනුභව කරන්න <hesitation> අවශ්‍යතාවය <hesitation> නැත්නම් කැමැත්ත <hesitation> ඇති වෙන වෙලාවල් වලදී <hesitation> ලුණු සහිත කෙටි ආහාර <hesitation> අනුභව කරන්න <hesitation> පෙළඹෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම <hesitation> එක විට <hesitation> අනුභව කරන අවස්ථා වලුත් තියනවා. ඒ කියන්නේ <hesitation> එක වර <hesitation> ලුණු සහිත කෙටි ආහාර සහ <hesitation> පැණි රස සහිත කෙටි ආහාර <hesitation> අරගෙන <hesitation> එකින් එක රස බලන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් <hesitation> ඒ ඒ ඉන්න <hesitation> තත්වයන් වලදී <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> ඒ අවස්ථා වලදී <hesitation> රුචි අරුචිකම් අනුව <hesitation> පැණි රස කෙටි ආහාර අනුභව කිරීම සහ <hesitation> ලුණු රස කෙටි ආහාර අනුභව කිරීම කියන එක <hesitation> ඒ තත්වයන් වලදී වෙනස් වෙනවා.